Ny karazana sakafo tsotra nefa tiako an, dia ny <hesitation> ny mofo gasy an, dia eo koa ny mofo akondro an. Dia raha laoka indray izy an, dia ny ovy sy ny patsa mena miaraka amin'ny poireau. Dia eo ihany koa nefany an, ny bifiteky, matsiro.